الكتاب اللي قرأته مؤخرًا كان حلو جدًا، هو <hesitation> قوة الآن لإكهارت تولن. الكتاب هذا يعلمك كيف تركز على اللحظة الحالية، وتترك الماضي والمستقبل. صار عندي نوع من الوعي، والهدوء بعد ما قرأته. أرشحه لغيري، لأنه يساعدك كثير في التعامل مع الضغوطات اليومية، ويفتح لك طرق جديدة في التفكير. إذا كنت دائمًا تشعر بالقلق، أو التوتر.